Zare a Kanadà, kolotsaigna zare agny resaka fanantanjahantegna aminah glasy, voalohany <hesitation> hocket eh ,mitovitovy football fô, zare misôma izy misy baton <hesitation> ankipikipiazagna raha ambogny glasy ake, avy eo ka zare magnagno patinazy ambonogna la glasy.